<noise> <hesitation> Lafaoro koa ai <hesitation> machine izy ai de <hesitation> mandeha courant-gna koa izy de efa misy bouton maromaro aminanjy akeo ahafahagna <hesitation> miregler température an'l- température anazy <hesitation> zegny hoe ôhatra hoe misy raha zegny tianao hatono ai na koa hoe tianao ho masaka ai masak'emboka ai de afaka ampidirinao agnatiny akao fogna de <hesitation> reglenao zegny le température a de <hesitation> tonga de <hesitation> masaka le raha agnatiny akao.